wa mana danro diya o nucozo oyibɛ du <hesitation> to o ma oma hi han wala donk mɛ han diya curulu mibinni wa tawɛ a wa we lee han wɛ case um a nɛ a han diya sirenɛ o we di a han we boni muɓɛ a bebiyan o wo benɛ a duwo be hinbiyo benɛ a mi be tina benɛ a vanle be <hesitation> wɔsoni ama we lee ama we lee mu wɛ case a mɛ co muma o wo bun to ɓa habeza deri buwa depi ɓa habe- ɓa ɓa ɓa cici depi ɓa cici um mɛ oyiro aba dan a yo curomu ɓawa to ɓa mi tɛ buwa um depi aro a u'uzo o tawɛ a o de'ariro habezo mamu besosi